दसठो जनावर के नाम जौन् कि छोट तिती बन्ना क्रम अनुसार मिलाके ई हैं। सब्ती छोट चेंटी हैं कह्लेसे ओह्ती थोरी बडा भौंण तौके तित्ली, मुस्बा, बिलैया ,गिद्धा ,कुत्ता, घुड्बा, हथिया आउर सब्ती बन्ना दस नम्बर मे व्हेल है।